Ti ya mamake paka hus paka to senam nati ya muangun jam lima ee ara nia mo wangun ya mana dia apa to to pihoan kami su su senam ya mamake sapatu ya mamake paka sena <hesitation> mangohom ake ara na kami senam na te one ake to maka ustas senam na su senam te kami, kite mo kite mo imut ma imun lansia te lansia to one to kangan mocacirita te lansia to kangan one to lalawior ne senam te kami makausta senam ne we ne mangase kami dofoma Dofoma tona kaos se senam one kacang ijo one tinutuan te putatian kami kan ara nasui e te kami maruma ringi apato pinaoman mangase ara sua'ne kite mate'es mayuma sulansia ma'ne kite mayan te'e sehat na tipaoman ku si mangase <hesitation> mangase te one to ro rajid kan one to malas na ara sua'ne to malas mate'es neto rajin sua'ne mohe tati paito paoman ko ara sua'ne kami ransia mate'es mate'es mayuma su acara lansia mera tobi' so tampa kong kami waleng kaneren Tan ma lansia mate'es mayu masu lansia gereja, lansia gereja tetampa pu ai tampa paimunan kite ara kite mate'es kite manyadi lansia to to mangase lansia to barguna bae te'e to apaomanku